Reo fomba mahomby hiadiana am'fampitahorana ankizy any am-pianarana dia zay tratra na ny mpampianatra io na ny mpianatra de saziana, de ampahafantarina ny ray aman-dreny ihany koa ny sazy zay <hesitation> hampiharina am'zay tratra am'zany